Opa oyoavi mimbareta ovevevaereta ivategui oveve <hesitation> ivipe jare oupi jou vaera jaeko pitu yaerupi oëreta juareta amoguereta oeka jokoropi mbae jouvaera pituyaerupi mbaeti jaereta arape oë ipuere jae jokua mimbareta pitu yae rupi oevaereta, jaeretako aipo oyopii pituyaerupi.